<noise> jadi nyawa la mang tabeat ja torou manege bisa wa ruba ma cara nege moi woajokino wosi gogeruku de wotemo uwa sokomanege menege iofi uwa so kira kira so komanege.